பலருக்கு மெட்டல் மியூசிக் சக்திவாய்ந்த தீவிரமான. ஒலிகளுடன் தொடர்புடையது பெரும்பாலும் சிதைந்த. கிடார் கனமான டிரம்மிங் மற்றும் ஆக்ரோஷமான. குரல்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது இது கசப்பான. உணர்ச்சி கிளர்ச்சி மற்றும் சில நேரங்களில் கோபத்தை. வெளிப்படுத்துகிறது அதே நேரத்தில் ரசிகர்களிடையே. வலுவான சமூகத்தை வளர்க்கிறது தொழில்நுட்ப சிக்கலானது. மற்றும் வகைக்குள் பெரும்பாலும் இருண்ட பாடல் கருப்பொருள்கள். தோல் ஜாக்கெட்டுகள் பதிக்கப்பட்ட பெல்ட்கள் மற்றும். நீண்ட கூந்தல் உட்பட ஒரு தனித்துவமான. அழகியலுடன் இது இணைக்கப்படலாம்.